أحب الاطعمة المالحة أحب المخللات تحب <hesitation> الثومية ما أحب الاطعمة الحلوة لان احس تخلي هنا طعم في فمك احس المالح افظل يعني <hesitation> خاصة انه المالح اذا شربت وراه موية خلاص يروح طعمه اما الحلو يبجى طعمه فترة طويلة يعني ما اذا انت شخص ما تفظل الاطعمة الحالية استبدلش فيها طول طول اليوم.